<noise> <hesitation> Fomba nagnamboaragna taratasy ai <hesitation> taratasy zao ai vita avy aminà kakazo de <hesitation> karahan'jao fogna anaovagna ananjy le kakazo igny ai <noise> alaigna <noise> de a-silasilahagna zegny hoe <hesitation> zarazaraigna ho lasa madinidiniky manifinify de izy kaofa voazarazara manifinify igny de amaigniny de kaofa maigna amin'jay izy ihentigna am'le <hesitation> orinasa ihentigna aminà lamasina zay magnodina ananjy ho lasa taratasy.